Koleran'ny maso ndraiky eo eo amigny fito eo eo satria misy sasagny maintigny é misy sasgny garagara misy sasany sokosokola misy sasagny fotsifotsy né ze oé.